Aywa ro kayetenen kay ʃaye walaa kaye, kafe awol ʃay zaata ke, ʃay ha̰ mut. Ʃay azan de li zay ʃay zerenen. Utu ʃay aʃe, o ʃay fenenen duzom ni ŋgalo. Naŋ, karar binto mbaj, gal te mbaj ŋgal ay ʃay fenenen. Tega a ya̰ ʃe bu mbaj, ma ʃay ne sukure. O maɲ yine, o ya zaata ke. De mudun ge sig, ode. Gal, gal halal ge nde daraŋ ʃig, ge daraŋ yaw ne ʃayne. O mane, o sukur ɲine ɓa, o ne ku batan te far koro. Dege ne ri kene ko ɔgaɲ, ʃay taɲine ʃay jafen. Ʃay awol. Sarɲiŋe ʃayɲe sukuru serdan tag. Tɔ siɲe ku batan tɔ siɲe ela nde mudun ge nde, ʃaybo ɔm be ʃay sukuru ɔm ḭ bara de debo. O aded ko iden neŋ jare ɲet, yane ʃay aran, o esab, seg rigi de sərɔyenen, tɔmbɔ sɔŋgɔ sɔ. Ɔmbɔ sɔŋ finjal sɔ ne ser dan tag. Tɔ sɔŋ reyɔ yay kɔsiŋ a wuline ayki, batan ɲe ɔskuy ta naaki ɗadeg ba ɗig mɔ tedera ɔm ye mandel ɔnderi fo de batan ndeg. Mɔt ya mɔt ndel baren lakin say ande mudu ŋgederɔ ɔ binit. Saye sukuru, o okɔy zabged. Tɔmbeɲ kɔr jala wala ge dad tɔmbeɲ ya. Tɔmbeɲ gurun folo al tɔmbeɲ ya̰. Tɔmbeɲ gal hab hana ndig tɔmbeɲ leya de gram o̰hoŋ o̰ka. Bu kala be nde toboɲ yo, si ter net ke tɔmbeɲ. Ʃaiya o mo o harar yenen o anwa harar ne neyo̰ kol. Ɗiginen ʃaibe haranen o haraɲ ko ne de ndjamena ɓa ged daraŋ ye. De daraŋ ol ŋgarid ʃaine yaw mbe ʃai sukuru, mane serg dal kalas. Kol inɔŋ de fenerew de te tɔmbe ʃai aren. Taɲ too, taɲ te harab. Lakin kafe ndala, awfu aw gawnen, nayako o nafar. Moto wal so gawu fenenen. Gawu a gawunen naŋga wu di er ket- ket. Tɔra ye mej ɓe, nam- nam te nɔt il ɗa ndam diɲa̰. De taren ɲa̰. Anen nde azeŋ de dareŋ ne ya gawo de jerid. O gawu fene ndala, naŋ tuurge, na bete ra beɲe de tareŋ ya. Gewu fende te kala siɲa. Too naŋ kan kel bene kutu tara yane ko gewaɲ kas. Faga o zaata <hesitation> nafari mɔt. O gewu zaata degi ta haɲ te harar ta Taɲ tu kur njala ay too. Taɲ bala harar tebemba i de ha yeŋ mazeŋ gabo dig digne, gawo ḭ ʃaɲe gawo uhaba o garid. Ɗid ay dan ko ter ke tarɲi, digi digi tarɲi kef. Tro ine ase may ʃayb ge rohad, kar deka uku tʃinan mun mɔ ge daro moto sen tawali. Dege ndigi dala ʃaye gawu wa de mba imita. Ta am ley ɓa, di do̰ ge ya̰ ɔɲ ŋge dakod tariŋ ro ko sit. A ta neya ʃaniya, dee ilaziŋ ya tarḛŋ ʃaŋe tarḛŋ ɔɲ ya ye fu gar ɓuy. Ʃaynen ef, ʃayɲen ef mala, ʃayɲ reg baru nɔ tenen. I ne ay ʃay, ɗeg ay mɔɲ tʃudu rɔge. Ḛ nde kiwi njer ɲɛ, walaw ru wɔŋ idbo ʃayne be heg. A ʃayt tari ŋgar da̰ ʃayenen. Ɔ ŋgaw ko tendiŋ ʃay ɔ de, ŋgar lel ŋgal ile azan yabo ʃayen mba. O ʃay aren nde ʃay kefe ndimi, ʃay nde ara de. De tɔmboɲ dan tag nene, diŋ Djamena dala, e mudu ŋgede ʃaye hareɲ ya yɔy. Kɛ vemba mala o tariŋ man fu sel elen nde daraŋ ŋget. Yay dara mag say ŋgeri ʃa. Tʃaye ɔmbin fija rɔɲ ɔnen ɓaru ke tʃinana kri ta ja aymba. Lakin ʃaynana Djamena na ɔmbi finjal le tʃalə saba ar tama iku. Gar koko ta i iget o kafe ḛndɔr ɔ de fene fene de mudun gen. Ta ye kaf, kafe ren. Lakin zek kayman ten daron tuji man ten ma ʃa enen, eb mominka. Kafe ɗan ne ʃayenen ru kɔseɲ ku kefe. O kala feɲ ki ke, nay ʃayene ne man ni ɓodin kalas. Izakan ʃaye nder ana nde daren ko, tɔm i dan tag. Lakaɲ say ke fa ede udu nuku tɔm ya̰ ta ʃari ya. A gar ndam ge da in osorum neʃen, hile ʃay kri tʃek. Ay baru no ay fatar ha ʃay, ada ha ʃaya ha ʃay tʃege. Ɔŋ ŋgawa ʃay, ʃay ya ɓedee, nek adə min ada azen ta. Tan yatu zɔgzini ŋgeda, aywa.